" ببدأ أقول له: "هالسيارة يا طويل العمر، موديل جديد وكل اللي جربوها مدحوها. فيها مواصفات ما تحصلها بهالسعر، مثل استهلاك البنزين القليل، الراحة في القيادة، والثبات على الشارع. وحتى من داخل، تصميمها راقي وتخلي السواقة ممتعة، خاصة إذا تسافر كثير أو تداوم بعيد. إذا حاب، نقدر نسوي لك تجربة قيادة اليوم، وتشوف بنفسك كيف تحس فيها." وأكمل بابتسامة: "وفوق هذا كله، عندنا عروض تمويل حلوة هالأيام، تقدر تدفع على راحتك." دايم أخلي الزبون يحس إنه يربح، مو يخسر.